Yo lo hagu al hornu, comu las patatas. Cuertamus la pechuga en filetis, los destendemus nun açafati i n’un trisinu lo tienis hechu.